جدا جدا جدا مهمة دراسة الاقتصاد والمالية - لانو الشخص معرض انو يكون مسؤول مالي أو اداري أو غاح يتعرض إلى شغلات لها علاقة بالادارة أو بالاقتصاد سواءا على مستوى الشغل أو على مستوى البيت ، فلازم يكون عندو دراية بيها